Uudhano mbu ndi hole ngame ondi hole etanga lyokoompadhi. Etanga lyokoompadhi oshinima hashi eta enyanyu. Oshinima hashi eta aantu pamwe. Shampa waadha poyima pokapale hatu ti oketanga hapu dhanenwa etanga lyokoompadhi o uuyuni to adha mpono. teeti naamba haayi kongeleka itaya adhamo. Ihe oshinima shimwe hahshi eta enyanyu. sho ngaashi kutse mba hatu shi dhana ote vulu kutya ohashi tu keelele oku ninga iinima oyindj mbi ya puka. Ethimbo ndiya shampa ashike nda dhina okutumbula shampa kwa tiwa aaye otu neni ngaa otatu ka dhaneni kokapale kontumba. ihe aaye nee otamu dhana pomulongo. opena nando oomba taya dhana opo- pohamano. ne otamu ka dhana pomulongo. poheyali ashike mpeya nangweye owa ya nale wu ka tale yakweni shi taya dhana manga yo yeni tayi ya. Ihe ethimbo alihe ndyono wulipo ando okwali wuli nando okegumbo nege pehala limwe lyiilile. ando ondi wete kutya otashi peya wa longa nale oshinima shimwe inaashi uka. Onkene ngaashi uudhano mbu ndi hole ngame teti etanga lyokoompadhi. lyo lyene ohali gongaleke aantu lela molwaalu ogundji Lyo ohali ohali vulu oku kwathela omuntu pamadhiladhilo. Sho ashike wuli po ngeya wa tala etanga nando ito dhana. owu lipo ashike toti. andola ntumba na tye ngeyi etati ngeyi ando otashi kala ihe shili nawa. Ngawo omadhiladhilo giinima yimwe mbiya iiwinayi wa li wuna. oweyi thigapo nale sho- oshoka owa- owa- owa gandja omadhiladhilo goye agehe kwaashiya tashi ningwa mokapale. Iyaa nando okwali to dhiladhila wu ka ninge shimwe oshiinayi. weshi dhimbwapo nale. Onkene sho osho ndi holele uudhano mbu wo- wo- wetanga lyokoompadhi. Uu- uudhano uuwanawa lela lela. Iyaa